Oe ngone manusia nena toma dunia ne ngone fo ahu memang kadang ngone fo usaha garamoi gena ene kabul ua, ge sorai ge. sorai gena karna ngone fo songako te jou ta allah. a karna ngone fo gahi kadang ene yo haro toma ene ma titi ua, a anggena gahmega ua, karna gena sorai ge jou ta allah yang waro. a gatege